עַנְדִי תַקרִיבַּא חַמְסָה דִיַאל לְפְרָדַאת דִיַאל כֹּל סְבַּרְדִילָה וְלָא סְבַּאט כּנְסְתַעְמְלְהֹם עַלَى חְסַב לְמֻנַאסְבַּات וּלְגַּוּ בִּנְסְבַּה לְלְקַבַּעַאת עַנְדִי גּוּז' כּנְלְבְּסְהֹם פִּלְסִיף וּפַלְחֻ'רוֹג אַמָּא לַנְזַּארַאת הוּמַּה עַנְדִי גּוּז' וְחֶדַא עַלَى וְדּ אֶשּׁוּף וְחֶדַא עַלَى וְדּ אֶשֶּׁמְש הַוַקְת לִי כּנְדּוּז פִּאֶשֶּׁמְש בְּזַאף.